við erum búin að fara á Akranes Borgarnes Stykkishólm Ísafjörð Flateyri Bíldudal Akureyri Mývatn og Húsavík Raufarhöfn Djúpavog Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjar í dag er það er stærsti þéttbýlisstaður í Húnaþingi vestra og stendur við Miðfjörð þar búa fimm hundruð fjörutíu og fimm manns og ótal margir

selir ég heiti Rakel

heitir Bragi hólmar ég heiti Máney og ég er ellefu ára ég er sex ára og verða

á Hvammstanga og ég er tíu ára

maður setur hann inn í örbylgjuofn þá er hann heitur

er uppáhaldslagið mitt Grettir Ásmundarson er aðalmaðurinn

í Grettissögu sem er ein af Íslendinga sögunum okkar hann fæddist á bænum Bjargi í Miðfirði

að fara og skoða til dæmis hausinn á honum grafinn en hvað um það hvað ætli sé það besta við að búa á Hvammstanga það besta við að búa á Hvammstanga er hvað þetta er lítill bær og maður kynnist öllu fólkinu

skemmtilegt það er svo stutt að labba maður þarf ekki mikið að nota bíl einu sinni bjuggum við líka í Reykjavík Hvammstanga það er fullt af selum hérna

alvöru tröllskessa

steini þegar sólin kom hún breytist fótbolti er skemmtilegastur fótboltinn er vinsæll á Hvammstanga eins og nánast alls staðar annars staðar en hvað ætli sé það skemmtilegasta sem þau hafa gert í skólanum það er á árshátíðinni þá gerir bekkurinn eitthvað leikrit núna gerðum

gestalistann og við breyttum því og gerðum grín með mennina sem eru í

leik Unni Birnu á árshátíðinni í leikritinu

ég leik hana detta og ég gerði það svona ég var Ásdís Rán svo var ég eitthvað að segja við strák í bekk fyrir ofan að hann væri Eiður Smári

það er greinilega gott að búa á Hvammstanga og ýmislegt hægt að bralla skemmtilegt þar nú er komið að því að kynnast þeim Þórólfi Braga Rakel og

betur við erum bæði með kindur og hesta

hænur og hunda þurfum aldrei að kaupa egg við erum með egg heima við erum með örugglega hundrað níutíu og sjö

eitthvað hjálpa ég lömbunum ef vantar löpp eða eitthvað þá kannski næ ég í löppina sem er inni í kindinni ég fór aldrei inn í kindurnar eða hjálpa svo gerði ég það núna núna

svo venst maður því ég á eitt annað systkini svo tökum við börn í fóstur

ég hef

lak yfir lenti á hausnum og rotaðist hestur hefur alveg prjónað með mig en það er allt í lagi

einu sinni dottið af baki en það var ekkert svakalegt ég þurfti að fara á sjúkrahús í Reykjavík af því kúlan var jafnstór og appelsína fyrst þegar ég handleggsbrotnaði þá var ég sofandi inni í mömmu og

ég rúllaði út úr rúminu og lenti beint á hendinni

handleggsbrotnaði þá var ég í fimleikum og ég klessti á vegg galdra kanínu stjórna heiminum mundi ég ekki breyta neinu þá myndi ég breyta því að allir myndu eiga pening og er ég vakna Nína þú ert ekki lengu hér opna augun enginn strýkur blítt um vanga tvær þrautir kveikt á peru babb og slím tíu mín meira slím

velkomnar í kveikt á perunni segið mér frá fjölskyldunni ykkar er stundum dáldið óþolandi er hann yngri eða eldri tvo eldri bræður eigið þið einhvern skrítinn fjölskyldumeðlim ég á eina skrítna

en ég get ekki alveg lýst því hún er með mjög þykkt úfið rautt hár já hver er skemmtilegastur í fjölskyldunni þinni frænka

verkefni ykkar í dag er að búa til eftirmynd af skemmtilegasta eða skrítnasta fjölskyldumeðlimi ykkar hvernig

þið skulið velja númer ef þú byrjar valdi númer þrjú og Þórunn tvö þá skulum við athuga hvað er í kössum tveimur og þriðja í kassa

rasskinnar hvernig líst ykkur á efnið sem þið eruð með og tækin og tólin

þið getið leyst þetta verkefni á tíu mínútum já ætlarðu að gera rauðhærðu frænkuna sem býr í Noregi hvað heitir hún Erna Erna ætlar þú að gera Ernu frænku

það er ekki eftir neinu að bíða við ætlum að kveikja á perunni og þá fer tíminn í gang og þær hafa tíu mínútur við segjum bara

spyrja stjörnu Sævar jú halló hæ er sólin okkar hvít eða gul það er rosalega góð spurning sólin skín vegna þess að hún er heit hitastigið á sólinni ræður því hvernig hún er á litinn ef sólin væri til dæmis heitari þá væri hún blá ef hún væri kaldari þá væri hún rauð er þá rauður og ef það nær fimm þúsund stiga hita þá er það fimm þúsund stiga heit og það þýðir að hún er hvít sólin okkar sýnist vera gul vegna þess að ljósið frá henni sem er hvítt upphaflega ferðast í gegnum andrúmsloftið sem við öndum að okkur

andrúmsloftið sem litar sólina gula þegar ljósið ferðast í gegnum andrúmsloftið dreifir loftið bláa hlutanum þess vegna er himinninn blár eftir situr rauði hlutinn og guli hlutinn þess vegna lítur sólin út fyrir að vera gul

á Spáni

sólin kemst miklu hærra á loft þar heldur en hér hornið sem sólin lýsir niður verður miklu miklu víðara heldur en hjá okkur þess vegna getur sólin haft meiri tíma til þess að hita Spán heldur en Ísland

þegar sólin er að setjast eða rísa þá ferðast sólarljósið í gegnum þykkara loft og þykkara loftið dreifir betur rauða og gula hlutanum úr ljósinu

ekki ósýnilegt er það nokkuð gasið í andrúmsloftinu

er glært en þegar sólarljósið ferðast í gegnum andrúmsloftið þá dreifist blái liturinn sem er í ljósinu úr þess vegna er himinninn blár á daginn svo er hann glær á næturnar af hverju er grasið grænt allir hlutir sem eru í kringum okkur gleypa ljós

ljós eða litina og spegla því síðan aftur þannig að grasið er grænt vegna þess að það gleypir bláa og rauða ljósið

fáum við þá aðra

þið getið fengið bleikan lit með því að blanda saman tveimur litum til dæmis rauðum og hvítum þið getið fengið fjólubláan með því að blanda saman bláum og rauðum og svo framvegis af hverju bleikt svín eru bleik vegna þess að í húðinni á þeim er litarefni sem endurspeglar blöndu af rauðu og hvítu ljósi þannig að þau líta út fyrir að vera bleik

mjólkin hvít mjólkin er hvít vegna þess að mjólkin endurspeglar öllu í ljósinu öllum litunum er

að fara á frábær spurning nei það eru engar bleikar stjörnur til stjörnur geta bara verið rauðar

hvítar gular bláar og líka rosalega ljósbláar það fer allt eftir því hversu heitar þær eru

þá verður hann bara eftir því sem við köllum litróf sem samanstendur af rauðum og út í blátt hvað er litróf sólarljósið er hvítt en það samanstendur af öllum regnbogans litum og við köllum

regnbogann í vísindum litróf sjáum við alla liti sjáum við alla

ekki allir sem sjá alla liti sumir eru

sem þýðir að sumir sjá kannski ekki grænan á meðan aðrir sjá kannski ekki rauðan við sjáum ekki öll

alla alveg nákvæmlega

takk sömuleiðis bless bless og ég verð að biðja ykkur að taka smá pásu

þið náið að klára það eru fimm mínútur eftir já já en af því þetta gengur svo vel þá verð ég að koma með smá hindrun þetta eru babb spjöldin okkar hvað stendur hvað segja sjóræningjar hvað segja þeir

góðan daginn krókur settu á þig krókinn hvað getur þetta verið nú þarft þú að vera með þetta á annarri hvorri

af tímanum annaðhvort hægri eða vinstri þú mátt velja nú mátt þú draga gjörðu en spurningakeppnin þetta er stórhættuleg spurningakeppni það vill enginn tapa í henni það eru núna fimm mínútur til að svara spurningunum

og klára að búa til fyndnasta fjölskyldumeðliminn haldið

þá fer tíminn aftur í gang eruð þið til

kekki og hnút halli syngdu núna svo þegar það er engin leið að hætta

að hætta að syngja svona popplag í popplag í g ég er hér staddur á algjörum

út allt fer í steik er þú ert ekki með mér Halli hleypur í kekki og hnút við

það er engin leið að hætta það er engin leið að hætta

að hætta að syngja svona popplag í g dúr popplag í g nú þarf að hækka

bara lengra förum hérna þá ertu kominn í a ókei a dúr ókei lagið heitir

rosalega langt eins langt og við komumst

komnir aftur á sama stað þetta er ekki svo hátt lengur

hvað með krókinn þú náðir að klára þrátt fyrir þetta babb já vel gert glæsileg með mikið rautt hár já geturðu sagt okkur einhverja skemmtilega sögu var lítil hittum við hana annars staðar en heima hjá henni í Noregi

garði æðislegt

að svara spurningunum já alveg síðustu spurninguna eða eiginlega ekki heldur númer tvö þetta var pínu erfitt

bera þetta undir dómnefndina náðir þú að svara líka

svör hérna við förum yfir þetta á eftir mig langar að sjá núna hvað þú varst að bralla þetta er skrímsli ekki búin að ákveða hver þessi á að vera þetta á að vera einhver vinkona ég var að pæla þetta er vinkona já það er tröllið rennibrautin og þið vinkonurnar er þetta vont tröll já tröllarisi það munar ekkert um það þetta er alveg frábært þið leystuð þetta verkefni heldur betur vel það er hins vegar spurning með spurningarnar hvort þið hafið svarað þeim rétt ég get alveg sagt ykkur það að það vill enginn tapa í þessari

hugmynd um hvað gerist ef maður tapar í þessari stórhættulegu spurningakeppni ég ætla að biðja stelpurnar um að fara og standa á öndinni dómnefndin hefur lokið störfum og hér er ég með svörin þeirra Þórunn og Eybjört eru búnar að koma sér fyrir hérna fyrir aftan mig og standa á öndinni við ætlum að fara yfir spurningarnar og svörin fyrsta spurning býr kona sem syngur ja fussum svei ja fussum svei mig furðar þetta rót henni er síðan rænt af ræningjunum Kasper Jesper og Jónatan en endaði á því að siða þá til hvað heitir hún

það Soffía frænka Birna frænka eða Jóna frænka þær voru sammála um þetta stelpurnar að það væri Soffía frænka í foreldranir

lenda í alls konar vandræðum með börnunum sínum þremur hvað heitir þáttaröðin að það væri The Simpsons spurning þrjú prinsarnir Harry og William eru hluti af bresku konungsfjölskyldunni hvað heitir amma þeirra a eða c Alexandra þarna voru þær ekki sammála er enginn kassi fjórða þú verður að velja annað númer

hvað með slímið klárum þetta á morgun strákar klárum þetta